Yani ay koto danga tigokegan weak irbimun, taa marjaka tilifonga kasha dukean tan, doro tawoka tiga kharbintan tigiriga imenkani, alabweaka kumu wealon aidan agmenkan.